ان انت تأكل اكثر خضار ئبل م تاكل اي اكلة في يومك عادي وت-زيت زتون بلا ش زيوت ءء المشمعة ولاالزبده والحاجات دي تعمل فطار في بروتين كويس مقدير كويسة